السلام علیکم! کیاحال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ سارے ٹھیک ٹھاک ہو؟ خیر، خدمتی کی نہیں تازی جی؟ میں دو ہزار بارا نا کپڑے شروع کیتے ہن۔ ٹیلر اسیسٹ اپنے ابّو کو لائی، کم سیکھا۔ او صرف انسٹا یوز ہونا ہا۔ باقی چھوٹی موٹی چیز، سوئی داغا لانے سے تے کافی چیزاں یوز نہیں، ایسے کینچی۔ باقی ناپ تو لیندی پئی۔ اوس دے بعد کپڑے کٹنگ سے کپڑے کٹے پئے ہن، تے اوس وچ پھر سلائی پئی ہے۔ سب توں پہلے اسی سال دے بوہت بوہت بندے، نویں نویں سے کپڑے نہیں، بس کپڑے، سارے کپڑے نہیں۔ اوس واسطے سارے نام شام لکھی، کافی ساری کاپی لکھی ہوݨ سے۔ اوس دے بعد پھر انہاں نے لکھا ہے نام شام لکھی۔ اوس دے بعد کم کم شروع کیتے ہن، تے اوس دے بعد سارے ناپ تو عید دیاں اوپر کپڑے سیلی واپس ݙیوݨ سے۔ پھر اوس دے بعد کافی تے کم وی ہوݨ سے۔ وچ ڈیزائن چیزیں، سارے کجھ وچوں، مختلف طرح دے ڈیزائن بݨاوݨ والے سے۔ کڑاہی وغیرہ وی بݨاوݨ ہون گے۔ اوس وچ بوہت ہر طرح دی کٹنگ، مختلف طرح دی کٹنگ وی کر رہے ہن۔ ہر طرح دا مال تیار تھیندا پیا ہے، تے اوس دے بعد بہت سارے لوگاں نے کپڑے سینے ہوݨ توں تقریباً سو ڈیڑھ سو دو سو تک کپڑے جوڑے سینے والے توں۔ اُس دے بعد توں بہت سارے کم ہور وی ہن۔ پر میں چار پنج سال توں ٹیلیویژن کمیٹیاں، اُس بازار اپݨے بال صاحب کوں بہت کم سکھا۔ کم سکھا، بہت کم سکھا۔ صبح کافی تے طرحاں دے چھوٹے موٹے کم وی بولے ہن، پر زیادہ توجہ کپڑے تے ہئی۔ کپڑے نہ ہن، کڑاہی، شاہی کٹی اُس بازار گھل والے بݨائے۔ بٹن لاوݨ توں نلوا بٹن مشین، اڑ سینے، پہلے پیڈل تے پیڈل دو سا۔ پیڈل وی آپݨے سلائی نال سر سا۔ اِتݨا خود زیادہ استعمال تاں بہت زیادہ استعمال۔ اُس ٹرانسپورٹ اَج تیک جیݙی وی ٹیکنالوجی چنگی ہئی، سر تے کافی طرحاں دی مشکل طرحاں دیاں چیزاں استعمال آؤ۔ پیݨی سیاں، پھیر اُسنوں موٹر چنگی جئی موٹر وی تاں وݙا آسان ہویا ہا۔ اُس توں پہلے پیڈل ڈون٘ہاں پیراں نال چلاوݨ نال پیڈل ڈون٘ہاں پیراں نال چلاوݨ نال کافی مشکل ہوندی ہئی۔ کیوں جو بندہ تھک گیا ہا نا سا، اُسنوں تاں بازار سا۔ موٹر جیندے وچ موٹر دے چار پنج مشیناں ہن، چاچا وی جو تیل درد ہے اوہ وݙا درد ہے سا۔ اوس رنگلا دکان ہندی اسی، اس کو چار پنج بن دے کام رہنے سے اس وقت تھا نہیں کپڑے دیار ہیں۔ اس وقت بہت مختلف طرح دے کم شام دیے تھے۔ اس وقت ہماری جیزاں چیزیں بنایاں جدوں موٹر موٹر دا استعمال کیتا تھا۔ اس دے بعد آسان سر کمبہ آسان ہو گیا۔ ضرور نئیں پانی پیرا نال پہنچݨی موٹر تے پائے رکھدا ہے جو رکھو کم ہے یا کم ہے۔ پر جڈا پہلے کپڑا پالے تین تین گھنٹے لیکس اُٹھ پورا ہوݨا تھا۔ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے پورا ہویا نئیں تھا۔ اس طرح بہت آسان ہو گیا تھا۔ دعا تے سویا تا ہر ایلے جو چھوٹیاں جیاں مشیناں تھیاں، اوہ مشیناں دستی طاقت گرنا مختلف طرح آسان آسان چیزیں شروع ہوئیاں تھیاں۔ بہت آسان دور تھا۔ کم شام وڈیاں آسانیاں ہوندیاں تھیاں۔ جتنے وڈے وڈے کم ہووݨ بہت آسانیاں ہوندیاں تھیاں۔ بہت ساریاں مشکلات ہم بہت چھوٹیاں چھوٹیاں پہلے تھیاں۔ پہلے تو لوک بہت مشکل کم کر رہے تھے۔ بہت آسان ہو گیا کم عرصے وچ، کم وڈیاں آسانیاں نال تے وڈی جلدی جلدی ہوئی۔ کپڑے دا کم ماڈےابونے انیسوپیچانوین وچ شروع کیتے گئے سن۔ اُس دے بعد چاچا 1994 وچ شروع ہویا سی۔ اُس دے بعد توں اُنہاں دا کم بہت زیادہ ہے۔ پہلے پہلے زمانے وچ سلائی، دو سو، ڈیڑھ سو، ڈھائی سو، ایس طرح دی چیزیں سن۔ سلائی وی، آساں آساں، بارہ سو، گیارہ سو، ایس طرح۔ اُس وقت میرے چاچا رنگ رنگ لا دُکان تے کم کردے سن۔ کپڑے دا کم کر رہے سن۔ اُنہاں نے پنج چھ دوست وی سن، اوہ وی کپڑے دا کم کر رہے سن۔ موری فبرک ڈائیج، ڈرائی ویویان سن۔ کپڑے ایسے بیچنے وی ہُندے نیں۔ آساں آساں، وڈے پیارے پیارے، کپڑے دے ڈیزائن بنانے وچ وڈا سونا، دو دو درجے دے کپڑے دا کم وی سی۔ بہت مزا آن والا سی اُس وقت۔ کیونکہ وڈا اچھا، وڈے سنو صحیح لوک ہونے سن۔ وڈے صحیح لوک ہونے سن تے سچے بندے ہونے سن۔ کیونکہ کم عمر توں بہت مدد مدد کر رہے ہون گے۔ اُس دے بعد چاچا نے دو دو ہزار پنجویں وچ زلزلے، رو دُکان توڑی جیسی سیڑھیاں بٹھورا۔ کوئی نقصان آساں کیونکہ اُسی دی وجہ توں ساری دنیا دکانا وچ زندگی وچ، دوکاندار جیئے جیسے دوہزارپنچ وچ ججلے وی ساریاں جسم بڑا نقصان تھا۔ اُس دے بعد توں اُس وخت کافی سارے لوکاں نے کہا کہ ابھی وی پجی ہے جیسے بوہت سارے لوک زیادہ مشیناں چھوڑ جی رہے نیں۔ ایسی مشیناں دا کم بڑا مشکل یا پھر دھیرے دھیرے کم۔ دوبارہ تیزی نال شروع ہویا تھا۔ کافی کم تے بڑا کم ہویا۔ تیز ہو گیا تے کم اُس بات تے تو ابھی تک جو وی کم شام بوہت زیادہ ہوئی تھی کہ ابھی کم پہلے تھا۔ کم بڑے مشکل ہوݨ تو او کم بوہت زیادہ ہوئی تھی۔ ہر جگہ بیٹھے درزی بوہت زیادہ ہوئی ہے۔ ہمارے گرام وی بوہت زیادہ درزی ہوئے نیں۔ تقریباً پہلے تو اک دو دوکانیاں سیں تو اُنہاں دے ٹیڑھ چڑھی اِتّے درزی نیں کہ اِس دے دس دے۔ اُس تو رنگا کوڑی بوہت درزی توں بوہت زیادہ ہے۔ میں تو پہلے تھا۔ میں تو پہلے پہلے سیدھی سیدھی تمیز سݨو۔ اُدھر میں چنگا بھلا کم کر کے کپڑے سیلݨا پورے کپڑے وچ سیڑھی توں پہلے تو تمیز نئیں پاندے۔ پہلے تو شروع وچ پنج دا کم شروع کیتا تھا۔ پنج سال روز صبح لیفٹ ناراض استاد بھادر فرشی سلوار آیا۔ اے سی لایا لاڑیاں سدھی سدھی سی لائیں، اس دے بعد فیر آستا آستا خیر ہووے۔ مطلب اینجھا ہووے کہ جیویں ہووݨا چاہیے، اوہو ہووے۔ میں اینویں آکھیا کہ اوپر والی قمیض دا گلا چاچا اوپر ہووے۔ پہلے تاں اوہ پتلی ہووے یا پتلی ہووݨی چاہیے، بالکل بکرے ورگی۔ اوہ تاں اینجھا جدیدور ہے کہ جیویں چاہو اینجھے چیک چیک کم کر گھِندے تے بھانویں چنگا وی ہووے۔ ہُݨ پہلے تاں پچھانو جے پی وانی پتلی ملے، اک ڈوجے نال ساری کھتم ہوئی ہوندی اے۔ کم چنگا تھی گِیا، کم ٹھیک تھی گِیا، وڈیاں چنگیاں شیواں چنگیاں نیں۔ موٹی چنگی بھکروا میاں دے ساکے نال ہونٹ روز رگڑدی اے، اوہ نئیں کہیں خراب ہووݨی چاہیدی اے۔ سو بیشک روز انہاں توں تمیاد سودا تے تمنا بکرا میاں ختم تھی ویسے۔ پہلے تاں اک ڈوجے نال ساری بچہ کٹی ہوئی کائے نئیں ہووݨی چاہیدی، پر اس توں وی پہلے، دو ہزار توں پہلے تاں بالکل پتہ نئیں لگدا۔ میں اینویں ہی تمیاں گھندی پئی آں۔ سیڑھیاں لڑکیاں نے سڑیاں سدھیاں ہن۔ سیڑھیاں توں فیر میو توں سمجھاؤ یار، ایہ جو آکھیا نئیں آندا، سیڑھیاں سیڑھیاں سیڑھا لاݨا اے تے دس ناس دیاں لائنیاں۔ لیکن او پھر وی فریڈ فریڈرک ہنسا تے کدے وی نہ سمجھا۔ میں اوس دا ساتھ چھڈّ گیا کہ ایس طرحاں لیائی۔ ایس طرحاں لیائے، ایسے لیائی، ایس طرح لا۔ میں اوس فوتا رکھی رکھی تاں دس بار کیا ایسے انچ اُتے ایسی لائن، ایسے انچ تے ایسی لائن۔ پھر آستا آستا کم سکھیا سی۔ جدوں او کم سکھیا سی او میڈم۔ میں خود مسوری نساں ہاں جدّو نساں یاد وچ کافی سمجھا۔ میں بُڑی اُٹھی سی، سارا کم سکھاؤ لیکن او نہ آیا مود پھر۔ اوس وقت اوں آیا تاں اوس وقت میں اوس نوں کیہا چلو۔ خیر تے تُوں تاں تے وی سا بندے پورٹ تے کال کال کیوں جو او تھوڑا دوروں اوس وچ کافی تقریباً تن تن چار گھنٹے دا رستہ ہے۔ اوس وچ سارا کیری ہانا سی، پر او اُٹھیا۔ پھر اوس وقت اوس میرا سوتی اُپر کنڈی زید گاںڈ ہی نہ سی۔ اوس نوں تاں اتھے اتردا اتری درزی اوس نوں ہولی کم شروع تُوں شروع چھڈ دی۔ ایسے کپڑے کپڑے سینا۔ پر او تاں لگا رہے او کم۔ وڈا چنگا کاریگر بن ہی گیا سی۔ وڈا سونا کپڑے سینا ہووے سی۔ اوس وقت پھر اوس وقت آفتا کم۔ سکھنا ہے سکھنا ہے۔ اوس وقت بات کم سکھیا۔ اوس وقت بعد پھر میں پہلے اوس وقت وچ میری سیٹ نہیں شروع ہوئی۔ پھر جدوں مینوں لینا شروع ہویا یا پھر اگر ایہ لمبی لائن لانا راہے تاں۔ باقی آستا آستا ساری جگہ ہونی سی تے تُہاں تے دس لانچ ہونا۔ میں کٹنگ وی نئیں کیتی سی، سو آہستہ آہستہ پہلے کٹنگ شروع کیتی۔ پہلے شلوار کٹنی ہوندی سی، فیر آہستہ آہستہ کپڑے کٹے، اونہی توں میں بنݨا چاہندا ہاں۔ بکرا چکرا لیائی سی کہ کھٹے شٹے بݨݨے ہون گے۔ فیر بن شین کوئی بݨا رہیا ہا، کپڑے لیندا پیا ہا، تاں جو دودھ لیاوݨ والے کلر آلی وڈے تے لمے کنارے والے لیاوے۔ لار توں فیر آہستہ آہستہ کم تھلّا ہویا یا تیز ہویا، فیر میں آہستہ آہستہ کم وچ آندا گیا۔ جب تک کم چنگے طرح نئیں سکھدا، میں راہ توں ہٹݨا نئیں۔ سکھدا رہساں، سکھ کے ہی چھوڑساں۔ جیہڑے میری شلوار پوری چھوڑی سی، اوہ آہستہ آہستہ میرا پرماڈا بݨݨ لگ گیا۔ پہلے میں وی تھوڑی تھوڑی پھریا کردا سی، سیرین سیرین لڑا لیندا سی، تاں میں چنگا پالہ کارگر بݨ سگدا ہاں۔ میں چھوڑ دتا سی، تقریباً چھ ست اٹھ سال ایہہ کم چھوڑیا ہویا سی، کیوں جو اوہ پیشہ مشکل سی۔ دل وچ شوق تاں سی، پر شہراں نے بڑا شوق نئیں کیتا، ایویں چھوڑ دتا سی۔ درجن کم ہو گئے سن، فیر وی کھیݙ چھوڑی سی، کم دی شروعات چھوڑ دتی سی۔ فیر آہستہ آہستہ باقی وچ میگا، آہستہ آہستہ دکان دی۔ رنگلا بازار اے، سو ایں طرح اور پہلے تو میں دکان دی اِس طرح بند کر دتی کہ فر میں بندے بندے دو تین بندے نے میرے کم ہرنے تھے۔ فر میں آگے بندے رکھے ہونے دے کارن چھ سات بندے ہو گئے۔ آہستہ آہستہ پہلے دو توں چھ سات تھے، کم توں زیادہ ہوئی اے۔ دکانوں دے دو دو ہزار دے براہ تک دکاناں دے کم سارے کل فر وچ آہستہ آہستہ بندے بندے دکاناں دے کم سارے فر وچ کرن لگے۔ بندے دکان بھر دے، جس توں دکان جدوں بند ہوئی، تہانوں استعمال دے دو بندے پہلے توں فراز ہو کے کم تیز ہویا تھا۔ فر اِس وچ بندے زیادہ رکھ چھوڑے، جوں بندے زیادہ ہوئے تاں کم معاشرہ وڈا سائی چلا گیا۔ فر وچ آہستہ آہستہ سارے ہو کے کم اگر رکھے توں نا، میں دو سو روپے تیار جیون دے سی۔ جیلے دی کٹی توں اوہ صبح سویرے پہنچ نہیں سکدا سی، تاں پن کٹن دے اُتے اُسنوں دوترےسو روپے دے دینا چلو جاندا سی۔ کم تھوڑا سی، سارا ٹھیک ہو گیا تھا کہ اِس وقت تے سیلا وی بہت تھوڑی سی، چار سو پانچ سو روپے ہوندی ہوئی سی۔ پھر ایہ مزدور ٹھیک سیلائی دیندے توں کم شام وڈا سنیا رہندا سی، وڈا کمان والا رہندا سی۔ کم ہون دے کارن کسے مستان نال ہونا پیا۔ اِس کارن فر وچ آہستہ آہستہ میں چھوڑ دتا، تاں جو بس اوہ مشکل ہی آندی اے۔ میں فر اسٹاف رکھنا چاہندا سی، پر میں اپنا کم چھوڑ دتا۔ میں صرف بس گھوم رہا سی کہ سال کم شام، ارے وچ وچ چکر لگانا رہندا سی۔ دیکھیں، چیک کر رہا ہاں۔ کم از کم ٹھیک کرین۔ بھائی کو ہن تک سیزن نئیں ہا۔ اُنہاں توں کم بہوں زیادہ تھیونڑی چاہیدی اے۔ ایزی تے لوک بہوں زیادہ کپڑے سلواندے نیں۔ ہک بندہ کوئی چھے چھے، ست ست کپڑے سلواندا اے تے بہوں سارے کپڑے سلواۓ۔ ہکاں نے لوکاں ہک بندے نے ست ست سوٹ گھن کے اُنہاں دا خود حساب لایا کہ نو مہینے بندہ تن تن، چار چار لکھ روپے چھاپ سکدا ہا۔ اِس دے علاوہ پھر ہک بندہ، ہک توں ست بندے آرامداری نال کوئی مہینے دو تن لکھ روپے لائسنس اے۔ کیوں کہ کم از کم تاں پتہ اے دو ہزار پنجی ملاقات توں سیڑھیاں وی بہوں زیادہ گئیاں نیں۔ پہلے تاں بہوں کم ہوون توں ناں پیسے لوکاں کوں پورا کپ کھیلاڑ وی ڈیون توں دوسو، ڑایسو، چارسو ایں طرحاں تھیندا ہا۔ اُنہاں تے کم پوندا اے کہ اُنہاں تے بارا، پنداسو توں کم تے کوئی نئیں آندا ہووے۔ کچھورا بازار۔ پتھراں نے چکنا ڈیکھو ناں پتھر کتنے لوک زندگی توں گھن گئے نیں۔ ہک صاحب توں اُنہاں نے کپڑے دی قیمت تاں ٹھیک اے ناں؟ اُس ویلے کپڑے سلوانے کوں وی روزانہ تن دو دو ڈینہ پہلے میکوں او کپڑے سیدھے چھوڑے۔ تو اُنّا ہے ناں جی، اصل وچ ٹائم ہی نئیں کیوں جو اصل وچ پہلے سارے کپڑے لوکاں ہی دِتے، کوئی چھہ سَتھ سو سُوٹ ہی نئیں۔ کیوں جو اُہناں سیزن والے سارے اوکے بند چھوڑے، اُنہاں کپڑے پہنے ہن بس۔ ایہہ وڈی مشکل نال کھانا بس۔ اِس کلا پھر میں چلو۔ میں چلو تُوں سہݨی وی ہو جو کیا کر سکدے او، تو تُوں وڈے بندے ہو جو وی نئیں کر سکدے۔ تو سمجھ جو چلو، کو شش ہے۔ اگر اصل کپڑے دی کوئی گنجائش بنی ہے تو اصل جوں دوبارہ آشیرباد کپڑے دیندے ہن تو آست گُسّا چلو تو اپݨے کپڑے اُتارو فیر کال چھوڑا۔ اصل وچ تو جو تُساں پوشن ہا جو آپ اپݨے کپڑے دی نکاسی تاں نکالی، تو سب پتہ کپڑے نہ لاؤ تو چنگا کر لو۔ کیوں جو لوکاں پتہ نئیں، اِس کوں پتہ نئیں کنگنا دیول اِس کوں ہا یا جو نہ پتہ نئیں کون اُٹھے اُٹھے اِس کوں ہا یا نہ۔ اِس کلا ایجھی تھوڑی وَدھ ہے، تو پتہ ناں بندہ چمکنا چاہیدا ہے ناں تائیں جو چمکنا چاہیدا ہے۔ ناں تائیں جو لوکاں ایہہ بندہ کجھ ٹھیک توں خاطر بتاݨے بند ہے، تو ایسا خاطر بتاؤ جو آسان وَدھ کجھ کھاوݨ پیوݨ ہو رہیا ہے۔ ایجھی اُتے تو وڈے وڈے ایجھے گُزرے۔ جب وچار کم کم رہ رہے ہن تاں وقت نال اپنا بس آؤݨاں ایہہ آساݪے پُتر چوتڑ دے ناں تاں کھائی کیوں ناں۔ آساݪی شہر آساݪے آسا بس اپݨی اپݨی بس لڳی اے۔ ہم بس کپڑے شپڑے کم وݙی تیزی نال جوڑ لۓ۔ بہوں مہانڳے پھڑیݨے۔ ہر چیز مہانڳی تھی ڳئی۔ دور دوہزارپنجی دور دا بہوں مہانڳا وی آیا۔ سستی تھئی چیز ناں نشانی کوئی نئیں۔ وݙا مشکل ایہہ دور اے۔ بس ݙیکھو ابّو رنگولی دے بس کپڑے شپڑے تے ہونڈے نئیں کین٘دی "بیما بیما"۔ پہلے کپڑے سین٘ے نہ سین٘ے چاچا ہی باہر اُٹھیے تاں کپڑے شپڑے اوہناں سین٘ے ہی باہر اُٹھیے تاں بس اوہ لڳے ہوئے لڳے ہن۔ آساں پھر ابّو آکھا سی کہ بس تھوڑی ہی کپڑے چھوڑو آسانی نال چھوڑو ابّو، ٹھیک اے، بس تھوڑی ہی کپڑے تاں جو بس مُکھیا وقت وقت نال کِنکی لوکاں ایاد خراب یار اللہ دے کپڑے نال ربی مُلی ہن۔ بس ایس کلر وچ تھوڑی ہی چھوڑو تاں کوئی ڈیولے پن٘جی جوڑے ٹھنی جیڈ بس اوہناں نیں ڈے بس پن٘جی جوڑے مُکھیا توں نئیں تاں بس آرام نال بھیجی رہلے کہ تھوڑے مار ݙیوݨ بھائی، ایس دے علاوہ پھر۔ اے نے زیادہ سے زیادہ بجے بھی نہ سکتے ہیں۔ پہلے تو بس کپڑے سنو لیں اسی موری مسجد وچ سیٹی وچ ایک قرآن پڑھانیوں نے۔ اسے اس وقت پہلے سارے دادا باپ رہے اور وہیں پڑھانے میں سیتی وی چ کرن۔ پاک بس وہ مرے اسے اس کے ابو اور بس وہی پڑھانے دے کر پاک بھی بنانے۔ تاکہ کننے کے نکاح شیکہ بھی بنانے دے۔ بس لوکا لوکوں نے نکاح کا پلان تھا۔ گزار آج ہے نہ بس شکر الحمدللہ۔ سارا کام بڑا سنہ جولای یا کم دے اس ٹائم پر کم سائی جولائی تا۔ بس دیکھو آگے کے ہونا ہے۔ صبح کپڑے نہ کم دے کی بس وہ منہ کر لیتا ہے۔ تو فیر استعصار سے اپنے کپڑے جینے کے کپڑے والی سینیاں جدوں ہیں۔ اپنے کپڑے بھی منقیہ لیتا ہے۔ تو صبح پھر بیجی بس لطا لمیاری دے بیجی رہے ہیں۔